Mennhyj da nnyim hjn no ho akjdze biara ntsi, sj morokctc bi a obi edzi kan etwuw no pjn a, dza meyj nye dj menye mo nua banyin panyin bckc osiandj cno oetwuw kaar akyjr yie ma cakjyj fitanyi so pjn ntsi cno na menye no kc ma chwehwj ma ohu dj biribiara ye ana meetum atc.